Alura la lavoira cume la ciamuma nui al e ën machinari che tü t'ie büte ëndrinta tüte le veste sporche e 'na storia e l'auta, t'ie büte ën po dë savun e t'ie büte, la imposte cun i gradi e cun, t'ie daghe curent e chila a part, a s'tira sua acua e a lava tüte tue veste sensa gnün tipo dë prublema, pöi cuandi al e, a sun lavà, t'ie tire fora e t'ie stende